Iyoo, niŋ i ko domoo. nte kundiŋ domoo muŋ ka diiyaa nňe. Domoo miŋ diiyaata nte ye wo lemu doo ti domoo ti. miŋ ye a loŋ a sotoo, domoo miŋ diiyaata nňe muŋ sotoo si nbataandi, suboo be wolu le kono le. Bari domoo diiyaata nňe miŋ mu ňoo ti, niŋ duŋ a be ke la maaloo le ti fanaŋ, a be ntelu jaŋ maaloo le ti, ate ke la maaloo ti muŋ ye a loŋ a ka bo naŋ manee le a ka naa. ňiŋ domo fuloolu, wolu diiyaata nňe le. Bari, ka nbataandi de, wo mu suboo le ti, bayiri ntelu la jaŋ. ite. niŋ a fee, niŋ a senboo te i la. ite loo noo la suboo kaŋ niŋ luŋ woo luŋ i ka suboo domo. Parisiko. suboo faŋo, ntelu la keebaalu ye a ke ňaamiŋ, a maŋ ke luŋ woo luŋ, luŋ woo luŋ feŋ ti. A mu waati niŋ waati le ti. I ka yeloo boŋ, puru suboo ye domo. Iyoo, ate loŋ feŋ ti miŋ ye a loŋ ate ke noo la luŋ woo luŋ kuo ti. Bari niŋ ntaata ňoo la karoo la, ee,, baluola karoo la, kinoo, kinimaa feŋo, ňoo le diiyaata nňe. ňoo le diiyaata nňe. Kaatu waati miŋ nka ňoo domo. nka tara ňaamiŋ aniŋ bii nbe ňaamiŋ. i maŋ ke kiliŋo ti, nfanaŋ na korosiroo ye wo dii nna le, wo le ye nlafindi ňoo la. Haa, muŋ ne ye a tinna bii nna ňiŋ maaloolu to nte maŋ senboo soto i la karoo to baake. Lannabaliyaa be nte bulu de, wo karoo la haa. kaatu ntelu la dindiŋyaa waatoo, i ye maani bootoo firiŋ daa woo daa fo i ye a tonboŋ, i ka muŋ ne toboŋ jee, wo loŋ maani kaamaalu ti, i ka wolu le tonboŋ. I ka wolu lelu bondi a kono. Ifaŋo ka a loŋ ne ňiŋ mu maanoo le ti. Miŋ maŋ ke ali ňiŋ doolu ti. Iyoo bari bii. i ka maani bootoo muwaŋ juruma le. hani maani kaamaa kiliŋ, i maŋ a je a kono. Feereelu siiyaata. Hadamadiŋolu ye feereelu soto fo i ka feŋ feeree i ka a ke maanoo ti a ye a tara a maŋ ke maanoo ti. Iyoo ňiŋ mu, i, nte la silaŋo ňiŋ na ňiŋ maani kono lasiloo la baake, saama saama a si naa kee noo i bulu bataa ti, wo le yue a tinna nmaŋ senboo soto nna ňiŋ rasiyoŋolu la, rasiyoŋ maanoolu la karoo la. Bari niŋ diinoo niŋ nsawoo mu. a feereo be nňe, fo saayiŋ muŋ sene te keeriŋ, bari niŋ senoo be keeriŋ. nbe ňoo danmaŋ ne domo la nna baluo, kantuŋ a felenti bii be tenboo miŋ faŋo to. nna siimaŋo, futuu loŋ. siimaŋo miŋ faralayaata nbulu wo loŋ futuu ti, futooduŋ buka ke ee, komi maanoo ti wo maŋ dali ka ke. hani saayiŋ, ntelu saayiŋ moolu nmaŋ kori kuu la ka i boolee ňoŋ kaŋ. Iyoo bari bituŋ <hesitation> nte de nlaata wo le la bii nna maanoo maanimaa ti teŋ. Nŋa baluolu lelu fo i ye minnu ye a loŋ ko, wolu nte la ooo, lasila kuo le ti nna kuolu kono niŋ a ye a tara a feeroo be nna. wolu lemu nwa ňiŋ baluolu minnu fo i ye. Nse wolu lelu beŋ uŋ, kereyaa diinoo la nna, komi nlafita a la ňaamiŋ. Iyoo anduŋ hani suboo. ala ye nharijee a la luŋ woo luŋ ne la. nte buka lafi nŋa a ke tuloo kono. Niŋ be a ke la tuloo kono. wo tuloolu fannaalu be i faŋ mala komi tulu wuleŋo; nse a bula a kono, nŋa a fajindi aniŋ tuloo, walla hani niŋ a be taa kaŋ a be faji la domondiŋ nŋa tuluŋ wuleŋo ke a kaŋ, a ye faji ňoo ti. a ye fooyaa. nŋa a domo. bari niŋ a tuta duwiliinoo le la. kaatu i buka ke duwii. ee. tuloo ke, ee i ye suboo ke duwiiliinoo kono, a maŋ kuma caa. Niŋ caa kuma kumata subu woo subu to. nte fee nafaa te a la, a fayi. Parisiko a ka feŋ ne jani, wo caa ka feŋ ne jani a bala. Wo feŋo, wo le ka ntelu nafaa nbaloo kono.ňiŋ daliiloo le ye a tinna nte maŋ lafi suboo niŋ tuloo la baake. Tuloolu bi jee le nlafita aniŋ minnu la, minnu ye a loŋ ko hani a keremaa i se a domo noo, komi tulu wuleŋo, ninsi tuloo, tenkese tuloo, haa. Bari suboo diiyaata nňe a te bulu, ňinnu le mu doomo ti, wo du diiyaata nňe. Nŋa wo loŋ nsondomoo to bayiri i ka suboo laa kinoo kaŋ aniŋ ňeo a banta. Wolu domoo ti minnu diiyaata nňe.